<noise> unyama umbaha sana apa une ndiwene isenga ndombaha sana kwasababu, <noise> isenga jiirima, isenga jikutupungukisya i- ikilimo musyamba twilimani isenga, twivyala, tungavyale akangi vona kupatile ikibarura, ulu tulikwilima nisenga. <noise> Isenga sisyo wuna kwavanu kikwitsa kwavivi idova vakalimile, wipate indalama ukupitili isenga sisi sisyo. Alafu akangi uona kakange, <noise> u- isyamba jako nakivika apangi pali pake pakagonile <noise> wirima nisinga uingusi kalama isyakunanilila, isyakuutola isenga syavanino ulimilaki aokodi itali ikitaja- ulimile baho kujilima isenga. Ndomana twaitunyukwa sana isenga isenga nonu, sitanga sino syolosu sana, <noise> singale usitanga akangi nakikyakuru ungaone, ulimilwe, isenga uwawutire kuwombera kumunu. Sisyo isye indalama uwikulila ikyakurya ikyavana ndomana twatwinukwa sana! isenga. Akangi sisyo sitanga najimbolela, <noise> ijakuvika ijakuvika musyamba <noise> uvika musyamba ukupitira sisyo isenga.